Per nare run zacka roz, valna roz quitz gi ha sega tche-tche ga do xtyax lony cun xity, cun gickarz ni lany cha, tchi gigatz xgani tchi ru che ra ni lony, chiru gizald nú do niz loni val roz quitz ni, einty val roz xnya thi gyet btywz zega gigatz xga ni lany chá, chiru-chiru lany sarten, ra mer za nia a sil ni gula doi si nigicuatz xga nú lani tchiru giet xob, xogyny mer za, btiux, giny color raa ni che loni tchi gack ni roz xnya chi che ga xtyax che ga xity chega lo ni, tchi-tchi ni nix gack ni gidaw nú lani rathe, ni dis nana run zack na, molyah gidaw nenu ni moli, gula bzá gag gidaw nenu ni, bza che roz quitz gula cald za na, cald valna gidawne nú roz quitz chi che ni lo cald gydaw nú, einty val roz xnya vai’ni nax za ni raw buny cun get cka gaw new ni, ni diz za na cun, gulá zetbudy za, zetbudy buyee ni za ni rie cue za ni vala, per-per ni diz-ni diz ni nana rack zack ni náre.